In-droa isan'andro akeo zaho magnondraka raha ambolegny, tondrahagna izy mandraigny ka fa misy fôtogny avekao tondrahagna izy arivariva igny sô malazo fô izy, ka ndraiky tsy akeo tsy maintsy magnasa ôlo magnondraka azy indray mandeha agnatign'ny herinandro na isaka-telo andro karaha igny